Ujun avitacion jan ujun kayuka axherado, va'a jun ndando ennan nun najá nigue nijueya, tanya nanchi tuu ya'á há nuu ngu dia ndene yuu onrio nakai en nanduña ngue jeke'e, nguevan jana jun ndun ndino ñakacherangue unó nguen jun nuná, color pintura chenan ngen yan, ata verá kandeen brocha nrangue uno nguen, ndakene ndava'a ndakayo yangue parejo kuu ndojan, nduju esquina veenun ndian nakayuu yundana nro'o ndé, jen en jun kada medir esquina kue vava parejo, nonakava'a na'a color ho utu color jan ha ndojan ndiki kete yon jaran guen, inka kutu color jan kué ubika va'a yata vee.